Ny lokanga dia <hesitation> anaky roa no mandrafitra azy, misy anak'iray tazomina ary misy otrany hazo lavalava kely hikasoana ireo <hesitation> rafitra mandrafitra ilay anak'iray tazomina, de rehefa mifampikasoka ireny de iny no mamoka ny feony.